<noise> tu chupe chona tapa gaya xopa galla xono ga chi chip tub chip tiopa chipchona chin <hesitation> chin chin tapa chin gay chin xopa chin galdi